Erihanulha libuya eryangamathunga omwabwemezi byayi, lyerisoma ebi- esyambapura esyathukikalha omwisoma sithali syahika. Keghe kwenene mungalengesya eribya ingasoma isi- isisirisyahika obuthuku obo isibuli bwahika. Mungabya isingendithasyathunga eribya ingapapa indi ngayasoma, obuthuku bukahika, mungabya isindithasyathunga erisukania neribya isindiyiyisigha inje ngomundu okwabyangahambire nebyangathithahamba. Keghe kwenene mulyaleka namathoka obwalhaba ndeke isikuli neriyihambulya kwisi iskuli neri neribya ingayi ingayi ingayihamu obuyisiwa. Neryo erisoma erisoma ebi- ebibulyo bithali byahika nikyikulhu okwabana ebesukuru.